<hesitation> b̭̌ɩ kɛma yɔ yɛ sɛnʋ ɔsɩ kɛmayɔ la nʋ ɔsɩ ayɛdɛ lakʋ yɛ ɔsiɛ bi yakɔsʋ ʋlʋvie ayineza nʋ inyeza mʋa abʋɛ kayi ɔsiɛ mʋa ɔkasɛ awʋ isɛ ɔkazɔ ɛsɛsisi ɔkazɔ nʋ yɛ ʋlʋvie ɛsɛ sisi ʋlʋvie kazɔ nʋyɛ ɔsiɛ ɛsɛsisi inyeza abʋɛ̰̃ kayi ayʋ ɩsɛwani mʋa abʋɛ nʋ yaba nakɔsʋ alɛ ayi inyeza nʋ inyeza alɛ edigbo kami <hesitation> ɛnʋalɛli kɔdʋ amili edigboekele kɔdʋ amili bi bapɛ ki makʋtʋ yɔalɛ kʋmʋ ɔsiɛ anʋ ɛsɛlia ʋlʋvie bi anʋ esɛli la, mɛ ɛfɛla kʋ miekele edigbo kʋ ʋlʋvie kɔmasɛ isɛwani kɔmaxa pomɛtɔ wanɩ lʋ mɛ kamibie ɔsiɛ ayɛsɛ wani sʋ nʋ ah namʋ amuivie nɛmɛ kʋ ayɛsɛ abʋɛnɔ bʋa ayinyezɛ dʋfa inyezɛ abʋɛnɔ ɔsiɛ binʋ ah naninyezɛ biabʋɛ fa. Dɔnk naba amifʋɛ mɛ kʋmeziti kʋmekele edigbo mɛ nimanimebie ɔsiɛsʋ nʋ miaɣla, laka kʋ nabetʋmɩ dui layɛ mɛ ɔsiayɔ tafɔ nalɛ amɛ layɛ. Yayɔ ɔsi mʋa mɛ edola kɔsʋ ɔsiɛ ayʋ inyezɛ bʋakʋ ɔdʋfa. Ɔsiɛbi edola kɔsʋ yɛ ʋlʋvie ayʋ inyezɛ kɔdʋfa nʋ alɛ edigbo bapɛ kimakpɔdʋ nalɛli kimazɔ nʋ ataya yaka ɛkʋkʋ wani nʋ pomɛtɔ wani lʋ lanɛsɛ.